سولر پینل سورج دی روشنی نوں بجلی وچ بدلਣ لئی ورتے جاندے ہن۔ انہاں دے مک مقصد یہ آن۔ گھراں، دفتراں اتے فیکٹریاں لئی بجلی اُتپادن کرنا، بجلی بچاؤنا اتے پردوشن گھٹاؤنا۔ دور دراز علاقیاں وچ بجلی دی سہولت پردان کرنا سادہ لفظ وچ۔ <hesitation> سورج دی روشنی نوں بجلی بناون لئی سولر پینل ورتے جاندے ہن۔ پردوشن گھٹاؤن دے ہن کیوں کہ اس نال کوئی کیمیکل جا گیس نہیں نکل دی۔